د یوه کوچني کټ یا سکرپ د پآره ددې په خاطر څې د هغه د میکربوي کیدو نه جلوګیري وسي، او یا یې د اېنفېکشن مخنیوي وسي تاسې کولای سئ که صابون سره <hesitation> هغه او ګرمو اوبو سره هغه ومینځئ او نرمی سره هغه ځای پاک کئ، او په یو نرم ټوټه باندې وچ کئ او یا هم د انتي بیوټیک مرهم پې باندې تطبیک کئ